Terangkangengngi ca- fekko gi carana ma- massessaq fakeang yareggi massessaq wajaju yanaritu ca- cara-carana massessaq wajaju e yariggi fakeang leiremme joloq nainappa reanne remme leiyalenni sabung iremme fake sabung leifa- furana iremme fake sabung leisikaq ni furana leisikaq itaro masikaq nappa leilojang furana leilojang itaro malojang nainappa leirakko ni siaga <hesitation> eganna fakeang yareggi wajaju maderri leibissai lalenna siminggu yanaritu <hesitation> maderri ta fetu areggi aruwa wajaju atu fakeang lengngi sularaq e ko sularaq maderri lima areggi eppa lalenna siminggu e leisessaq aga kuangnge <hesitation> nassabari maja akko massessaq wajaju kiq ko wettu fabbosingngi yanaritu cia marakko wajaju e deq namarakko wajaju e afaq deq nawellang esso.